اني بحب انه نوجف الزمن هلأ باش انه لو وجفنا الزمن <hesitation> بنجدر نعمل كتير <hesitation> انجازات تفيدنا في المستجبل نحجج كتير اشيا <hesitation> وانه الوجت ما رح يعدي عليها فبيكون معاك فترة كبيرة تعمل فيها اشيا كتير حلوة تساعدك انه لما الزمن ترجع تشغله اذا كان عندك هاد الزر اللي تحكي عنه بكون مستجبلك كتير احلى